ما دائما ويحد لازم يتابع اخبار ، لان مرات الأخبار تكون سلبية كلتا فغاح يعيش بدوامة من السلبية ويحس انه عيش بعالم مغلق وغرفة مظلمة - وهو الواقع ما هشكل الحياة ابيض واسود ما كلا سودا - فالاحسن يراوس